Asuo aroi uru route bho tobho aarol hivo hivo ureih ubainna poeuern olo llghool erubhe ehan opobho adegh izal ehan aroi hivo hivo haseghe ma kparidien aroi aroihoro aba perubha taroere o ho? Aroen opo bho aro: odina ezobho drabh uya asia iwon ri war eediurooghoh ughe kinehan olo hapu rough ugha roimon eharo olo ughool akorohuroa eharo opobho ughool abirioroa nehan opobho hapumoghugha roihom iham aba aro uruiijio hi kparidien aroi aroi arogho ezo awooy igha roezo eharo opobho ewu arol arogho roibagharoi roaraaroa ibhabho udugul odi tatu atolabero ezo oroute orohoro areonom oolo tedun podi orotohann ohuroa taroute teroabho apuroogh iveh, aruadighi roolo ediarooy ekona ighill ogho tedim abumogh ugha roi hou ihan aba

Kedio ehan opo, ehan opdiho abebh ai roesiolo ana arowh zodi ana ha digh tubagharo <hesitation> ana rabh eharo opobho ughool akpara oblo kura oleghe ridio akigh kodi agii adual karosro kuatu tuaan kabho teduroobho abor kana ughi uooiin iikpo odi pana hateny iibaghani <hesitation> pakpakrabh <hesitation> roolo aaroi akararoiih ooy olo akpakarabh aseghe areii arelelon roolo ooj obho awe kuaniyi abho, odiaghi arabh akpakaraabh odi ogtudio akiara aron awa arabh akpa kara ka akparkara aghii haki udioroon ugha auta gokua, agokue anatuoreo ezobho odihakikua podi nawi kua ibha aruru obho itey zina pooroa hoorohuna tasuua nini rogho ana oroaror no pana okotora eduba na akpakara okarabh ehare ogill ghadio roooy aroiin hazina odi oghilio kulan aroiakara loghooro mesiolo akpakara aghi alegha maraboko, pouiun ani oloughool awarifa kedio ani opobho aruagba rooyrin ooy kedio ooy obho aghi akpari <hesitation> kpari aseeri. Aghiadigh, opobho ari ubaa hiha okpakanra so di aghiabho madigh kodi aruagba hogho renar obho hadigh akpaka ra aroin kua roara boko olo ubekua, oodi oledio roaraboko btw aream oduadio, ediareer ema oraanario amtaki odiodi teduroobho todightoduroaharoa haroagtranen ama takil odual odi oghili ushadio rotoy <hesitation> so odi ah aghi kughii akpamabtrobtro ugill obho edio akpakanah obho aghi ta hrobtro kedio arubhi rooma sikebtro ooro asike btw ipogh ipoy ozugh ukooninm ikpo, kedio totuoroin, akool akpakarabh akpakarabh akool itakodighi ka btun ooy aghi ahjigh zosi kughi ugboi uhogho robobtio akpari obho <hesitation> kedio aghi tah ana kpakara aaro: ukigh zina tuetarol adiopobin aar olo odi aloghoroani oolo pesi ahiobho aduro. akparkara obo̱gho̱roa okarabheharn ididiobho wsiolo ibama wong olo desidio larary ughaolughadio roadieu obho ughool bo na akparkara obho. <hesitation> ezo bho idikua bho ehan opobho obokarabh ehan olo oghorughadio ro ghool apeu iban ezoor totu rooghool ehan opobho ho kool gha eghoor egheein hoghool eghool egheein podiakpakara oopobho, tesiolo ibamawory idi oghool ghu ghadio roadien okpararabh okarabh eham ateiny okarabh erou riolo <noise> ooy obho aghi arabh zodio bho koki obho abha n ooy obho aghirohoro kua tututu tukurughi aghudun ooy obho abho teduro auruookaii ushi uroiin haboor ezobho akparaj ototro aroteduroo bho ajho aboor kodiaghi aroiin obho pezo ooy obho arol abho na tediiroo bho roedaba kpakarabh okarabh ehan aroiizi aar olo kunni ohoh eham oto ughol ooroogh eedi hekolugha oroogh ogbaroi gbusu naraabaal abugh ikeya opobtro aar olo oohuw, obho halegha roedian obho ekona aar olo ibaro imaro idina ezobho oba adula iwajo obho iteny isu obho ezoogh akiri abin odi oleeyogh llebo.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 Odie ham obho arurooghaaman abinma ugghookua roawor awor ekowa eedi akiri hodi adiila obho ateny ekwobho odi eghereke odi erubhe oloruholo obakeheyh arol ha todual arol akaar aghi aroiin eba alikebho enaro opobh pehaan roobho abuhj apu opuo mairoiri man obakehegh oba kehegh abighaph po erubhe ibihar ibhabho obakeinery erubhe llorou aaro, akaraghi tedun aroiin ebalike bho eba like obakenegh areiaroiin aaroa bana roobakenegh esoobho ani uba roba keheyh obho aro, ughi uba tohoh ebhugh talaka engene penaro, uba nobakenegh bolodio Koaro doroiin hio kedio enam ibhabho anina balagh tesuobho kebi looro holo ehaum olo avarel uroughohio agbool arool todual adue ekono aarom uloghotoio abekeni hezira ughool oyinin adieobho zodi eham opobho abekein hezira ughool oyiinngo y gbiriria po ughoul oduronu buagu